مشروبي المفضل هو مشروب عصير البرتقال كيفاش نخدمو عصير البرتقال ا خويا عندك تحكم <hesitation> كيس مليء بالبرتقال لزم تقشر هداك البرتقال كي تقشر البرتقال هداك تحطو داخل العصارة الي تعصر البرتقال يعني تشعل العصارة وتخليها يعني الدور مدة حتى عشر ولا خمسطاش نتانية وكي تكمل هاك تعبز عندك القفلة هديك تعبزها يسيلك العصير تاعك فالكاس ولا ادا عندك عصرت بزاف برتقال يسيل العصير تاعك داخل القرعة ديالك وتحطو في فريجيدار يبرد شوية غير يولي بارد واش نقلك هاو بنين بزاف عصير البرتقال وانا نشربو بلا مانزيدلو السكر نشربو هكاك ديريكت